أني شخصيًا أفضل أنه يكون عندي طاهي شخصي طبعًا، الأكل هو جزء كبير من حياتنا اليومية، ولما يكون عندي طاهي أقدر استمتع بأكلات لذيذة، وصحية، أبعد الطاهي يقدر يجهز لي الوجبات على حسب ذوقي ،واحتياجاتي، إذا كان عندي سائق شخصي صحيح إنه بيوفر لي وقت بس الاكل أهم بالنسبة لي.